بصراحة التنس ما نجم نقول إني مليح فيها، كل مرة نحاول نلعبها نلقى روحي نضرب الكرة خارج الملعب، أو تجيني الضربات غلط، حتى الحركات والتنسيق اللي لازم يصير بين اليد والعين نحسها صعيبة شوية علي نحب نتفرج عليها ونعرف إنها رياضة ممتعة وتحتاج مهارات، أما وقت اللي بنلعبها الكورة دايمًا تهرب مني.